Nduuɓu ujine ɗiɗi e sappo - e sappo e jeetati. To ɗum innii-ɗum ko min num- ko min miccitotoo kannjum woni. Kannjum woni ndunngu. Ndungu ngu mi waɗi IT industrial training wakkati ko mi woni four hundred level, mi yahi mi ɓeydorii mi heɓii ilmu.